Raha toa hoe mpitety faritra very tao amin'ny tanàna vahiny aho de ny fomba ahitako ny làlako manontany izay olona mihaona amiko aho, manontany azy ireo ny toerana misy anay amin'izao ankehitriny izao aho aloha, de avy eo iangaviako izy mba hanoro ahy ny làlana tokony harahako ahafahako tonga any amin'ny toerana izay tiako haleha.